أكبر مشكل أنظن راح تواجه العالم اليوم هو، هي الحرب النوويا، الحروب هاذي لراها باش تحبس الحرب العالميا الثالثا، و لوكان ت، و نقابل النوويا هي أكبر مشكل للبشريا و ثاني ل <hesitation> القار تع الآزوت، تع الأزون هذاك لحكل هذاك لازم يطصوه.